Mety hisy tokoa ñ'olo miaina aminy ñy fiaiña laha tena maha mahafa-po aze<...>, mahafinarits'aze, mahafalifaly aze; fe tsy mety tanteraky ñy raha irine, ñy nofinofine, laha ohats'ie mipetraky aminy ñy traño vato, misakafo ii ao, mijabo ii ao, ze raha teany fe misy ñy raha.